لعبة أحب ألعبها وأنا قاعدة لوحدي وأنا صغيرة كنت أحب ألعب ألعاب تلبيس البنات، وكمان كان في مرة لعبة أحبها كانت لعبة البطريق الطباخ كانت مرة حلوة الصراحة، بس كبرت صرت ألعب مثلاً ألعاب كذا أون لاين دومينو، مثلاً ألعب لودو ألعب ذي الأشياء اللي تكون أون لاين، بحيث إنه يعني أنا أكون ألعب وأتواصل كمان مع ناس من مختلف الجنسيات. <hesitation>